ماذا كانت مادتك المفضلة بالمدرسة، ولماذا أحببتها؟ مادتي المفضلة كانت الرياضيات، لأنني كنت أحب الأرقام والعمليات الحسابية كانت المادة فيها تحدي، وكل مشكلة فيها تخليني أفكر وأحلها بشكل منطقي وكنت أحب كيف كل خطوة فيها تعطيك إحساس بالإنجاز لما توصل للحل الصحيح